لا أفضل أن انا اقضي ليلة وحدة في خيمة فوق الجبل أحسن ما أقضي ليلة وحدة في قلعة قديمة يطلع لي جنانوة بعد!